نقولو تبدا تنقص و لا تقلل السكر تدريجيا بدل ما تك- ما يقطعك مرا وحده، مثلا نقص كمية السكر في القهوه و تستبدل الحلوه بفاكهه حلوة المذاق كيف التمر و التفاح، تنجم زادا تستعمل وصفات صحيه و طبيعيه تكون عالية الألياف و حاول تستبدل الحلاوة بحاجه طبيعيه.